हँ, पेंगुइन फिर एक तरहाकी चिँरैया हए । पर जे और सामान्य चिँरैया जैसि नाएँ होतहएँ । पेंगुइन पक्षी (चिँरैया) परिवारमे पडत हए और यिनको वैज्ञानिक वर्गीकरण फिर पक्षीके रूपमे होतहए । यद्यपि, पेंगुइनको शारीरिक संरचना और व्यवहार औरी पक्षीनसे बहुत फरक होतहए । जैसि: पेंगुइन उडनाएँ पात हएँ । जे अपनी जीवनकी अधिकांश समो पानी भितर गुजरात हएँ । यिनको शारीरिक संरचना और चिँरैयनसे फरक होतहएँ । यिनके डखमा उडन ताहिँ नाएँ बल्कि पानीमे पैरन ताहिँ काम लगत हएँ । तबहि जे पेंगुइन और चिँरैयनसे फरक हएँ ।